Ja ni jatna vina chi nteyaáni jaana in nteeyaá chɨki te aja xinaga ni ka jaxina nu koyú, nu koyú ni ka jaxina ni ka ta'avina chɨki chi a ni jiiyo ye yuan te ni ka jaxina un koyú te ni ka jaxina yaá uni kuún yaá puya te ka tagda nií ni ka tagda ntute ni ka tagda yuan te sava uva úvani ja maa ku ntute xeén chi uva uvani ja ma ku ntute xeén ni uva uvani yuvani ni ka jasiínta vina jin jintaka ntaka ntaka ñasi'ída se'eda yuka ni ka jasiintna vina yuan ni ku ja ja kivi vitna na ko.